<hesitation> Intech ak'atij a' xalche'tej a' jo'ol patal mänä' a'-a' xalche' y kamansik ta' topol ta' jo'ol ka' kachalche' ti kapol ma'lo' yutzil ka' winik kukawilik ab'aj men kapät'ik a'-a' pol bien chalche' a' pero si si intech jach sakanech, ma' kaxalche' ti k'ab'a' tulakal a'-a' pol tulakal xak xak xak ka'an kuman kuman kuman kaman kamansik etel b'el a' pol ma' ma' kaxalche' ti k'ab'a', pero si kaxalche' ti k'ab'a' ka- kawilikech kuwilikech tulakal a' makoo' kuwilikechoo' ma'lo'. B'ix juntuul ixch'up xan si juntuul ixch'up kuxalche' ti kub'aj u- upol xan <noise> si kuyilik junp'ee- junp'ee wilik yutzil, yutzil kuman a' ixch'up bien bien kuman kumansik ub'aj y unok' yutzil, yutzil kuy- kuyilik ub'aj, <hesitation> pero si junp'ee ixch'up xan ma' kuxalche' ti kub'aj <noise> tulakal upol xak, xak kuman ma' kawilik ma'lo' <noise> intechej winikech ma'lo' kaman xalche' an a' pol kawilik junp'eel ixch'up ma' kawilik ka' a'lik intech <noise> ixch'up je'lo' kuman te'lo' k'as k'as, k'as k'as upol ma' kuxalche' ti kub'aj <hesitation> ma' kawilik yutzil, pero junp'eel bien kuxalche' ti kub'aj ma'lo', <noise> tulakal a' k'in kawilik yutzil, yutzil junp'eel winik bien xalche' kub'en bien kuman ma'lo', junp'eel ixch'up kuyilik xan yutzil, a' winik xan kuyilik junp'eel, junp'eel ixch'up bien xalche' a' kuyilik xan. yutzil, yutzil y si uk'atij ku- kut'änik si y kuya'lik ti'ij que uk'atij men tulakal a' k'in ku- kuman ma'lo' ma'lo' ku- ku- kuyilik ma' k'as ma' k'as kuyilik kub'aj, ma' ka' k'as kuyilik xan <hesitation> b'aylo'ij.